Ko sakkotoo kammu, aɗa waawi wiide legal nanngirgal ngal e jannde cakotooɗe e kañun e kippudi ndii. Hono jonkaa ko ɓe mbiyata paaraa piliwii. Ɗun nii non neɗɗo sifii ɗoo jooni. <hesitation> E fulfude fu, no mbiimi ni a wiyan cakkorgal kammo.